जू मे आदर्श नौकरी ची ऊ सबसे पेली त मेरा इंटरेस्ट आ हिसाब से वोण चेंदी ज़ख मेरु बॉस अछू वो मे तनख़्वाह अच्छी वो जू टीम मेम्बर छीन ऊ भी सब बढ़िया रो और ज़ख मेता ऐथर बढ़नों मौक़ा मिलो नाया नाया प्रोजेक्ट पर काम कनो मिलो जू मेरा ऐथर विकास अ त भी बढ़िया वो।